आम् तिन इस बौ <hesitation> तोमतो मने बिलहिनि इस्। <hesitation> सोस्क् बरग् बोल गित न है। केन्दु बिने मन्से क्स्पेरित् है। भि क्स्पेरि दत जबि अलगि बि ब दन्जरस् है। केन्दु क्स्पेरि दत जबैनु नौ, बिक जन दन्जरस्। <hesitation> जे तो क्स्पेरि तन्ग् बत बि उस्त गजरि जै। अर बि क्स्पेरि दत <hesitation> जबि अलगि बि ओ केमिकिल नै जै। भि गजरि जै। भि क्स्पेरि नौ, बि केमिकिल नै। एफेक्त बि जै। तोमतो सोस ब बिलहिनि सोस। <hesitation> गजरि जन इल। <hesitation> भि इतने प्रए बिक जत उजेअ। <hesitation> जतो न उजेअ।